ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب في السماء. كان الضوء ينبعث منه بألوان لم يرها من قبل، كأنها تراقص في الفضاء. قرر الاقتراب من النجم باستخدام مركبته الفضائية. ومع اقترابه، شعر بطاقة غامضة تحيط به، واكتشف أنه ليس نجمًا عاديًا بل بوابة لعالم آخر.